Biac shchxíhyi paer garalotih shí radxuyihn nuhu bwín shchxínan par shdxibi náahañih, bwín shchxínan par shdxibi shtrashtañih, bwín shchxínan par shdxibi duhdzi´c. gun chin shguínrahba, per ráhca shchxínluh ruá yúhu racah dza shcxinluhn ruá gi´uh, ca´dxi náhrabah núh bwín chin riahrabah ruá gi´uh ay nahparabah biac shchxíhyi. shi´ca cwa´hanin rutiarabha par shdxíbihrabah núhu nin náh de que núh tuhbi cwa´han lác shi´dahan, nichxí más shchxín bui´ñushinraa da´dxi par shdxíbihrabah. cun nichxí rdzobaloh rdshubirahbahn yícah dxhía ya ruhunan tuhbi bi´dzin, tuhbi bi´dzin róo, tuhbi bi´dzin náshi, dxigah náshi shchxiáha bi´dzinchxi nichxí náh. shbiac shchxíhyi bwín chxiempa ca´dxi, cun dxiáac chxí buen yáhguinchxi bah ay dza dxiáac dxin, cun yáhgachxi rdzobaloho shchxinrabahn para shdhxíbi sha´bahrahba. shdhxíbi sha´bah dxíchirahba dzigah bui´ñushinrah ca´dxi gutác, tuhbi náhu róo tuhbi náhu guróh shín, náhu café náhu ngáhsa, núhu dxigah dxímahn. coma ay riahneherabahn gaduhbi hor shdxíhbin ya nichxín par nichxí shchxín biac shchxíhyi chxí, biac shchxíhyi chxiempachxi bah nichxí gu´cah biac shchxíhyi. chxiempa, nichxí bichxínrabah yáh náh, pues núh tuh biac shchxíhyi nin dxiendáh dzi riahl lóh bwínchxi, batoho tuhbi biac shchxíhyi nác ýoh nárabah andéh. blahca tahpa ga´yu bui´dxu, tzí bui´dxu, tzíñuh bui´dxu depende de blahca riáhan nichxí náha stzín biac shchxíhyi, par nichxí shchxín bwínan dza´cah chxíbih bwín. ruá gi´uh náh Ca´dxi pues ruá gi´uh náh gueduh gudzobaloh, cayabah dza´cah ñiz chxíaa, dzigah chula cayahba ñiz chxíaa, biúh ñizah ruá gi´uh, per. dzigah ca´dxi ay tih, buehen lulchxima yídza ríh ay guyúh tíh, guyúh tíh ñizah, nabidzi súsha chxídzi, nabidzi súsha chxídzi, milamacita ruá gi´uh. ya náh ah ñizah biúh, ah ñizah núh náh, dzush chxísh dhxiózaa, núh ñizah ya pues par nichxí shchxíhin biac shchxíhyi, par chxíbiluh la´dxi, par chxíbi. ahtrashtaluh, o dza´cah chxíbiluh ruá gi´uh, dza´cah chxíbiluhn ruá yídzi luh, núh bwín ruá yídzibah náhpabah ñizah ya richxí gahca shchxinbah biac shchxíhyi. para shdxibihbah láhan shlavaderobah, lavadero náh tuhbi shí cuadrun bituhunchxí nin núhu ruá yídzi bwín lóchxi shdxubil la´dxi gurihin gáh biac shchxíhyi núh biac shchxíhyi. nin náshi shchxiáha núh biac shchxíhyi dxigah shí níhichxi shchxiáhan per puis par nichxí shchxíhin bwínahn bah, par guidxibi náhñih, par guidxibi sha´bahñih,. guidxibi sha´bah dxichiñih, trashtañih, garaloh ti nichxí shchxín bwín, núhurabha este, puis dzigah ñáhan riahrabah ruá giúh cahca per náhpa gunth náhpa gaca bua´tuh. de que ca´dxi guríh náha biac shchxíhyi, biac shchxíhyi buen aydza guyúhun, ay guríhn náhadxín si no que guríhn, guríhn gu´ca nin bichxín bwín bi batahguindzi shcarabah. rdshubirahba, rdshubirahba, náhrabah ra´cah i´dzin aydza gáhantin, nay dza gunahanñihn prebah per dzíahn nin rui dhxídxi dzichxí gu´cahn ya náh puis garatíh bwín nahpa. biac shchxíhyi nahrabah nadxúdxi chxíbih náahaluh antes dzobal gaúluh, antes giguinluh antes garatíh Andzi biac shchxíhyi radxúyihn para gadxínahn garatíh máan biuyihn, nin núhu lóho náahaluh, garatíh maanin nin ay ráhalda ridianuh pero maninrachxí ruhunan. guel´dxidxi ruhunan tuhbi guerdidxi, ruhunan tuhbi rúh, ruhúnan dulor stóo bwín ya nichxín nadxúdxi nadxín buen nadxí parcici chxíbi náaha bwín ya par nichxi radxuyi. biac shchxíhyi par chxíbi náahaluh par chxibil garatíh par chxinluh garatíh maan biuyin nichxín nin ay ridiah nuh.